A muxica ch'a me gusta de ciù a l'é a muxica clascica eh, soviatutto a muxica baròcca e ancon ciù drento à-o barocco, a muxica de Johann Sebastian Bach perché da zoeno ò studiou òrgano e composiçion e dapeu me son dedicou a-a muxica elettrònica in particolâ a-a muxica elettroacustica e acusmatica perché ò studiou co-o meistro Riccardo Dapelo à Zena.